मुइ तखना भर्खे मोर पाछा सबसे पाछा तखाने पाछक मोर खैली खाना हलइ मुइ तखना भर्खे खैले नकगर रोटी । इ रोटिय बनावके तहिया हमरा सबसे यागा हमार चौरक पिठा चाहे । चौरक पिठवा गिजगाजके हसे हमरा रोटिक आकार देदाके हमरा इअ पैनिमा उसिनसहु । पैनिमा उसिन यसानके हसे हमरा लगभाग यधा घन्टा हमरा ओथिया ओसिनके हमार रोटिया तयारी हसिय हसे हमरा अ इचिहिची एसराके अ तिउनक साङे अथवा नुन मर्चा क साङे हसे खेसहु । र मुइ तखना फेरी नुनमर्चा क साङे इ रोटिय खेलही ।